<hesitation> khumenya vhulai shindu shia mberi shiokhuranjirira nokhumumanya nyasaye. Omanye likhua lia nasaye, omanye malako kanasaye na nasaye yenyanga arie muvulamu vwao kiyakhulonga yenyanga ewe omenye orie. Niwakhamanya malako ka nasaye mbu nyasaye nyenyanga menye vulai, menye nende avandu vilai ndaratira khuphindu phwavene taa ndaleva shina taa ndalakohola shino taa aundi walekomba mukhasi wa vene taa ako n malako ka nasaye. Nako nikanyala khuthira omenye vilai niwakhamala malako ka nasaye ngakavolanga omenye orie. Nate shialo shienyanga omenye orie malako ke shialo kavola mbu omenye orie kosi kafuanana nende kana saye niwakhamanya malako ka nasaye niwakhamanya malako shialo shienyanga shirie sholanyolaho norangane nende mundu taa ewashio shialavhuvhukula makokoso taa sholathia khurema mundu taa sholathia khwiva shindu shio mundu taa khuvera orire nasaye handi weshimire malako. Shinga ofukire malako kano nikaninda, ni nasaye wanje yenyanga khole shireve walanyola nomenyere ne vandu vhulai walanyola nolathire umakhua kandi komundu anyala ukhulanga mbu aundi omukosere tawe khuvera niwakhatira malako mbu nyasaye yenyanga ari, nonyenyekeya imberi wa nasaye. Ova muri khumalako ka nyasaye olanyola nori vulai shindu siosisiosi nisilakhutirakho taa kata serikali sikhukhavakho wori mbu wane fuana wevere shindu shiange nomba wakhorere shireve orisa avuene khuvera amalako ka nasaye nde kasialo kafuanana nkosi othithanga nako vilai kho nuwenya omenye vulai rangirira orie amalako niwakharia amalako weresie luyari avamenyanua vomenyere navo omanye uno ni mwana wefu uno ni papa, uno ni senge uno ni wina nokhamenya na vandu vulai orio olanyola mbu vulamu vwao omenyere muvulamu vuvulamo thimbemba taawe okhuvera malako okarire nyasaye omurire nonyola omenyere vulai sonyola <hesitation> thia khukhunyasia mumuoyo mbu aundi osolananga navandu taa osolana na vandu shina norire amalako omanyire lala mbu ninzia khurino mba khorere makosa ninzia khuno khorere amavi basi olanyola nochendanga munjira iravuene nomenya navandu vulai niwesi niwiurira mbu vulamu vuorimo omenyere vulai khuvera soluananga nomundu taa sosolananga navandu taa avandu vosi ovavukulanga ngewe mwene ngololanga ngoyera shichira malako karuvoreranga mbu chama wasio ngewechama ewe mwene. Shwikombere mundu ukhumisia taa, nawe wekhikomba khumisia ewashio. Kali mbu wesi kata omenye <hesitation> omenye nende vasio shinga wakhenya vamenye nawe kho nowenya menya vilai norire amalako olamenya vulamu vulai vuvulamo thimbemba vuvulamo makhua kandi kata nori nde vutinyu vwao vwauhane novuangu khuthia khuwasio nomuririra nakhukhonya shichira sori mundu khumenya khulai khwiurira nikhumenya nouma phisikhukhu efyohurangana fyokhupana aundi fyokhunywa niwakhanywa niwimba khusialo khuno nonyeka avandu novola makhuwa kaumao nano vushia nivakhureva asubuhi khandi wikhorere shomanyire shiawavorerenge taa avuene ao niva shomenyere nde avandu vulai taa lakini nomenya nde avandu mumurembe nolonda malako vuri shiohola okhorera musheria onyola nikhola ikasi yao vulai nomenya vulai nolarembana na vandu taa khandi munzu wao ata nomenyere luyoka niluvulamo nomenya saa vulai shichira shivaurirangakhoyo mbu wa wane luyoka luriyo taa vamanye saa mbu mundu oyo ngiyamenya khandi niluakendanga ruanyi kata <hesitation> novula inguvo yaophuala indaii yavandu vakhulanga luchendo lakini olinelukhyali walanyola olukhyali lwawolo lunyala khuchira avasio vakhulanga wasamula shichira vamanyire lala mbu nosamula navo nomba nosamula olavhakhonya muthi ngalakani. Khuchenda navo vulai kho okhumenya vulai nikhu <hesitation> khwitutuya muphindu phindi phinanya huchira onyoleshe noliumakoso aundi oloshe lira lio liahanza huthia umakoso huvera mbwo omenyanga nolamanyire omenyanga orio tawe. Kho niwenya khumenya vilai nomenya nonyenyekeya noliasi wa malako nolenga mbu shandenya khuhola muvandu nisina, nindenya menye nevandu vilai okholorie. Ore milemba muvasio, novhura muvasio novashiesha mupa thimbakha vivakhureva lio mundu alinende vutinyu nomukhonya, omuvorera ano nende ano khureve lino khoire ukhuhonya ori. Nonyola nomenyere mfamilii ino ovulai nimuchenda vhulai nolimundu wolukyali novula thimbemba tawe tawe. <noise>